अगर मय बाहेर घुमन जवैया हौ कहेसे मय अपन पडोसी से अपन कुत्ता के रेख देख करन ताँहि ऐसे कहे सकत हौ । राम राम पडोसी मय कुछ दिनके ताँहि बाहेर जबैया हौ । मोके पता हए कि तुम मिर कुत्ताके बढिया से रेख देख कर सकत हौ । का तुम मिर कुत्ताके कुछ दिन के ताँहि रेख देख कर सकत हौ । मिर कुत्ताके कुछ दिन घुमान के और खानके खानु पानी देनके ताँहि मद्दत कर सकत हौ कि इतका कर दे ते ता मिर तुमके बहुत बहुत धन्यवाद दित्तो मय बहुत अभारी हुइतो तुमहर प्रति का करौ कुत्ता के अपन संग लैजान नमिलैया तवहिक मारे तुम से कहेरहो रहओ इतका एकन करदेतेता बहुत अच्छो होतो ।